أول حاجة بنجيب الوعاء وبعدين بنحطله مية وبعدين بنحط الشاي وبنرفعه ع النار، من تلاتة لأربع دقايق بيبدا اللي هو الشاي يغلي، بنزله بقى وبنضيفله السكر يا إما متلاً إذا نبيه بالحليب نبدل المية بالمية بالحليب وخلاص.